احب ازور المتاحف الي تكون بيها تراث قديم وتحكي عن عصور قديمي عاشوها اجدادنا ، احب اغشع الادوات اللي كانوا يستخدموها قبل ، مثل ادوات المطبخ وادوات الحليقا ، احب اغشع اشون كانوا يعيشون داخل بيوتم ، واشون كانوا يعغفون الوقت قبل اختراع الساعة ، اشون كانوا يتنقلون من مكان إلى مكان ثاني.